Tin ndana pila abir tabwa misha tabwa mishi ni, mi ga bara ta tabwa mishi ni, ti ga tari na ti ga bara tsili ki kari kara sima ga bara tsiringa ƙara ƙicimta mig ƙicimta tsirnga, kara pesim ta, kara charbila, tin nga pu kwa tuhum, mig pu tsirnga kwa tuhum tinga bara mishi na ɗa halhalari na ɗi kwabdabu wa, tin nga thlithliyari mi gi thlithliya mi sakatig tsukwa tsirni ƙi beti bwa tin nga punkirari migi punkira tin nda bwa, mi dak bwa ka bwa ka bwa ka bwa tsuwa, gi sinda bir da bwa gi dinkikir mwamzanga gi punkira, gi bara waci maggi diwa gi punkir mwomza mi gi punkir mwomzanga shi ke nan tin da bwa gi hartida. Mi saka ti gi punkir tabwani gi harti da ki bwa migka wada ga thankir wada kag punkir ata kira tabwa mishini miki bwa rakka tiga namtari ndada gwara tikima tikimawa kamya mig gwarinta ayihirimta tsirni kamya sai mi tsirni bwa gada bwa gurus gurusawa tinga hartini mig kuri tabwa mishirnga tinga ta divini. Mi gasi ta manda mishi tsuwu, ga kiti mishirnga kara ahathi migi dikini ga de dikini lipwa ti gi dihhi mishini ga punkir kilbu kara dihhi ki kari, migi dihhi eh gi pu imi kwa tuhum diva waci tuhumir khi tinga harti ka khi mi tuhumni kin nbwa tinga kit tum divin tswuwa tuhummur sukwani kag vesa gi dihhi mishirnga ka kilbu ka targun gi dihhida. Gi kiti unurnga, gip sin kira, kulin zamanir maggi gip sinkir maggi mi waci maggi ɗiwa daga ɗiɗɗahikur targu ni sai de nunumkur mishi ni, tiga tiya hathu hathu wami ndana tani ta u wa mi imim mbum mbwa ɗivini kim kin mbwiy tin ga ki tsari, tinga punkir ata kira mishini ting ga har tari, mi gir harta, tin nga gurti ganji ka vi, mi ganta ta divir tiksha ma, ga tiyari akwa tuhumir khiy ni, tin nga shutari, mi sakati gi shuti, gir fwabila tinga ndikari, an sakati ga kila manda mishi ni kara wulha, mi ƙi bwa ga wuti mishin a ta kir, imin a hiyi, mi ki hara ndig ga jak kitsi imi gir gir ka punkira, ma di hara ndig tsuuwa, ga lukwa cara pani unun ki libila rakka tin nga punkirari mi ganta hara kan thlalang ga dankir thlalangni rakka mi ganta tsanta ka una gi pun thlalang ni rakka gi tsati ka una tin ga lukwa ndikala maɗankyar min nda mishi ki taa. Mi ganta tam buhha tsuwa, ani nda nang ndani wala ka imi girgir, mig kurti ka car bilani, ka husu bilani a ta kira pilli, tinga vo kwa tuhumni kara vi mi imini kin mbwi tin nga puni kara sinkala mpur mwomzan tinga dihhi ti kulahti imini, tin nga har tani, mi gi hartini tsama tin gasi ndikari nda na pila buha nkyar nkyar, tinga nga ninumkur mbuhani ki tiramta sukwa thliva ki tiramta sukwar ka kum tin gira simari an kura nda mishini ama kinzi da mwo tsuwa. <noise>